Alura ënt ël sach bütu d'coza da mangé, ciculata perché a duna d'forsa, eva, üna maia, s'a fa freit, üna giaca, ël capèl për prutegese dal sul, la crema për prutegese dal sul e stop